Itailandini ada ishiani tok ta diniat amine won duranitif iyo sagale dini ishianii gudate ak asilimia sagaltama shanin woniai Butizim deravata butizim yeden dum akishin inama salamtit jiraa maka ishia wai yeden dum woni tok sanuk yedeni ishisun guyaa kes tabetennit jiraai sabaisabai jiraa dum amineni guyaa kolfat Jira amine guya sagale wotjiebiani.sagale nyatat jiraai